Ankoatsy ny hoe famokara tantely zany i, gn'anjara asan 地 y tantely haiko koa zao le manampy am 池 egny fitomboan 地 y folera regny. Izy mba- izy zany <hesitation> karazany hoe mamelombelo an 段 gny folera igny. Izy koa manampy amin'ny fitomboan 地 y voankazo regny.